कहतियाँ न जिन्दगिक दौरमे जउन जितल उहि सिकन्दर । अस्तहिं अब यि जिन्दगिमे जियक तहिन जानबर भरिन फे बहुत संघर्ष करेपर्ता । आउ जउन दौरे सिक्ता उहि बचे सिक्ता, जउन दौरे नाई सिक्ता उ अपन जिन्दगिती हाँथ धोइक पर्ता । अइस्तहिं दुनियाँमे तमान मेरके जनाबर हँइ जउन कुइ बहुत जोरसे दौरतियाँ तउ कुइ धिरेसे फे निंगतियाँ या दौरतियाँ कहेपरल । अइस्तहिं जोर जोर से दौरना जानबरमे हँइ खरहा, चितुवा, बघटा आउ अइस्तहिं बहुत जानबर जउन हँइ धिरे धिरे निंगतियाँ । ओइने हँइ कछुवा, अइस्तहिं होइल बकरिया, भिंडिया आउ गदहा । यि धिरे धिरे निंगना जानबर हँइ ।